Chikw yi yi kwo ge chekwo yi yi n gbagyi yi chekwo yi fu nwa kwo chekwo ya zha ja kwo chekwo ya zha abwa che chekwo ya zha aje chei chekwo ya zha ayan gbo gbo aya a chegye yan ya, zhan kwoi yi fu nwa okwoi yi zha bo yi zha bo zhn zhn nyi ba mi ya zhi chei abo oyan chekwo ba zhe oya kwo bo h chegyei ho ba zhe ho ba zhn ho bo zhn kwonu ha zha yayin nkwo nkwo ba tichegye ba ho ba apma in che kwo yinu ha zhn kwo nuwa fu oje kwola tu chegye aya ba ku kpa chegye ha fu nuwa chei kwo obyi kwoi ama byi ho ba zha pma n chekwo i hafuwo nuwa nnabai abwa byi mama a iha pma kwo hafuwa nuwa n nabai wa gyi she ho zha pma kwo oza gyi kwo na bo lo n mwa mwa yi nnaba mi a zhn chei chekwo